Mun bekisah tentang nikah ni yang baik tu kaya apa, sebujurnya ngalih pang lah namanya anu apah tiap rumah tangga ni pasti di uji aja lawan masalah kaitu nah, kaya apa kita ja lagi me- mengatasi nya dengan- dengan pasangan kita tu kaya apa tu kita yang tau kaitu nah amun idealnya pernikahan itu yang pasti <hesitation> kaya apa kita harus <hesitation> peduli jua lawan mintuha lawan ipar- ipar jua misalnya <hesitation> harus rukun harus saling sayang lah perhatian jua kalo ulun pribadi tu dengan ipar baik baik aja dengan mintuha tu ya kurang srek jua karna laki rancak bekelahi jua lawan mintuha jadi kurang nyaman jadi kada tapi parak mungkin karna sidin tu mama tirinya laki lain mama kandung jadi rasanya kaya kada tapi inya perhatikan jua ulun ni apalagi inya selama inya menikah dengan <hesitation> abahnya laki tu kada bisi anak mungkin nya kada mera kada merasa anu jua rasa apalah rasa kasih sayang nya ke anak yang binian tu kaya apa tu kada tau jua istilahnya inya. Rasa behiri jua pas tahu ulun bisi anak tu ada jua rasa behiri nya <hesitation> <noise> kuitan ulun lawan kuitan laki tu kada jua pang yang kada tapi kada akur tu mungkin adat bejarak jua karna tahu ulun rancak di sindir- sindir lah dimamai'i lah mungkin orang tuha ulun kada tapi terima jua kaitu tapi baiknya tu ya saling rasuk saling rukun akrab kaitu na jadi kadada ya kadada istilah nya kadada jarak lah antara mintuha dengan orang tuha ulun harapannya kaitu tapi idealnya tu memang orang tuha lawan mintuha ni rasuk <hesitation> rukun nyaman kada kedepannya kada- kada ngalihlah untuk <hesitation> kumpul keluarga misalnya amun rasa kada rasuk rasa kada nyaman rasa kada ketuju lawan satu sama lain ni ngalih lah untuk dikumpuli apalagi kan amun acara keluarga besar ni <hesitation> keluarga ulun dan keluarga laki ni disatukan harusnya lebih kaya. <hesitation> rukun, damai, rasuk tapi malah ada jarak ni malah orang gin melihatnya ih kada nyaman banar melihat kaitu apa gerang orang ni kenapa kaitu kek gitu nah.